Njaram am ɗam mi ɓuri yiɗugo, kanjam woni, kosam. ɓiraaɗam e ɓiree, to enɗi na'i, musinaydi ɗam ɗaanine, to fini ɗam warta kosam ɗum waɗa sobbal nder ɗum laawa ɗum waɗa suga ɗum yara